لو يوم من الأيام قالو لي إنك بتتعشى مع شخصية تاريخية، من بتختار؟ والله باختار صلاح الدين الأيوبي، لأنه كثير أحب هذي الشخصية، شخصية قوية، وإنه فارس مرة مرة شجاع، انتصر على الحملة الصليبية، وكان قائد مرة شجاع وفذ.